أصل الكون هو في أنو الله سبحانه و تعالى هو لخلقو من العدم، كيما قال ربي في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم و قال ربكم أدعوني أستجيب لكم، <hesitation> فربي هو الخالق لبدا الكون من لا شي، و كل شي في هذا الكون من خلقو تصميمو و هو ليحكمو هو ليرعاه.